Au ḡeḡu feivaret orana tu mai verere lekenai vererena tu iesu ḡena maḡuri ḡarona iesu ḡena ḡaguri ḡarona tu tarimarima mabarana na everekoiaḡiani everereiaḡiani tanobara dokona dokona maaaaabarana eraka vegogoni bese ema raka vegogoni ema daridarini everereni eiakuni mo ḡaro sebonai vererena vetorelogona maki dia mo ḡaronai oranai eveiani mo wue eve sinani mai ḡaro ḡena verere boeoḡana vetorelogona elefoni karai auna auraviniani tu ḡita tarimarima ḡera namo ḡera lakava namona vaḡa barana lakavana vaḡa kiraḡoina uranai tamara verena natuna evinirato mo ḡaro vaḡa namona ḡana moḡesina mo vemataurai moḡa aiḡesina bita ketoni Ḡita bita tanu lakavani o aiḡesina bita saḡafaraini o aiḡesina bita iauvoiauvoni senaḡi ḡia ḡena namona ḡita mabarara eḡabi ḡaurani mo ḡaro dainai ḡarona eraḡasi mero keiri everereni ḡeri gari veḡofaḡofa ḡauri ḡeri kumuka gatari ḡeri kumuka eveini o sinari tamari o tarikakari bese ainai ainai etanuni maki mo negai ema raka vegogoni mo ḡaro vaḡa namona ḡana mo ḡaro verere iaḡina moḡesina nai mabarana vefakanai iesu ḡena maḡuri ḡarona tu au ḡegu iaku dagarana iaku ḡarona e au tarigu maki mo au ḡereḡagu ai au ḡegu leke ai tu Au tarigu tu mo ḡaro ai emaḡurito be ḡarona eraḡasini ḡia ḡena maḡuri ḡarona averere iaḡiani bona vere iesu ḡena ḡaro moḡa evaḡa namonamo rani tanu iaḡoma eḡorani asi tave tuḡamaḡini tave tuḡarekwani natura eḡenoḡoini eaḡoni ea sikurini ḡita taeaḡoni taḡaukarani eaḡoni lavi taḡenoḡoini numai ḡaniḡani ḡera ura dagarari mo taveini taḡena tarini taḡenani bese asi ta tanu vegogoni asi ta vevasaḡaḡini asi ta iakuni asi taverereni mo orana eraḡasini vau ḡita mabarara eḡabi vegogorani ḡita ḡera lakalausina ema ḡori vegogorani mo ḡaronai mo orai maki ḡaniḡani namori tanu ḡaroriai asi taḡoitaḡorini davari namoriai ema toreni ita mabarara evaḡa namorani dagara asi eḡorani dagarari eḡorani veḡorikau dagarari mo ḡaro ai eveveini Vetorelogori mo ḡaro ai evetorelogoni mo ḡaro ma ḡena namo e ma ḡena lakava maki sena ḡena namonai mo tarima mabarana eva iakuani tarima mabarana ḡema tanu namoni korana vere ḡena ḡaro dainai ḡia ḡena ḡaro vaḡa veaḡana ḡena garo vaḡa namona ḡia arana veaḡana bakunai ḡia ḡeregana moḡo iesu keriso